مشروبي المفضل هو المية صراحة ، لكن ممكن تاني أكتر مشروب مفضل عندي هو العصير ، وغالبا عصير ال- مانجه ، بجيب المانجه وبقطعها حتت صغيرة ، ويفضل إن أنا أكون حطاها في الفريزر بحيث إن أنا لما أطلعها تكون <hesitation> مجمدة فلما أحطها في الخلاط وأحط عليها شوية سكر وشوية مية هتعمل سائل <hesitation> بارد نوعا ما فده أعتقد ال- الشئ المميز فيه يعني